Maana hayin gəna, kindel de tardi ayes, te də tardə gə teebini. Aalum mumutak butu, roɲa ala mumutək bətə ŋgeriɲen. Mbe eefala, wala, kumana ima, kə ndel de ndaame debob ndame. Te bum ndam marawaayit wo got na matak. Iŋgeri ɲi falanam bob ndamen be eefe. Kəl deruyinan, matak, in taba ti ndeldi. De marufu tə tarad degen, teebe te tarit de hayata, tə wasa haru ge. Nuu ala mətək, tiŋgeri yenen, ŋgan nə kata nafa, tasat dəgən tərət tariɲen. Matək, təgən ta kaya rəŋg ɲi. Təruwa zaa raŋgəŋ caŋgal telefoŋgən tii. Ŋgal, tele gən ti, ŋgal televiziɲõ ŋgən ti, ŋgal kumbuyitir ŋgən ti, dəgən tərak kayen rəŋg ɲi. Dee də kayii də go, tə kayil hin nɟin de ya tərər tariɲe, tə horgo ge neen. Aalam mamata koonɟo, tə ŋgeri, denen no, oto gar elbeni, de non nobo, tar yoloŋgh hana marawaayit diita tan tar degen teegini, tar digen. Wo wada harwiyol hoɲe dəgan ko. Tafarta hamokulune dəgən taaba hi ɲa. Maana hay nan, el nen ben. Nayakətə ndelde. De taabi marawaayit yako. Daan na alam na təktə ŋgeri, wola naani iɲ. Tindel dee na bobna, ndaani dee di bob ndamo, yaago gə got na matak tə ŋgeri. Tə wozahiɲ ŋgal telefoŋg ti, yeltibi zegon ti ŋgal kombiyotir gə ti. Dee de oto kaa ŋgerii lebo. Dee dena bob ndaame nde keya. Teŋgeri ɲa, oto oro wobey, tu womos kuru ge. Aa tu kə gerimen, te be taab tərataab deya yabi. Tɔlob digin tɔ gini ge, yaa nə gə digin tə geri. Wo dee de ndamə ku, cele bob ndaamenen, yaaku ndamenen. Ti ɓati tolol wo, tol wo ŋginee, yolho. Tu mbi tulginee, yolho ho na tergine. Yakuda, tumum matak, ti ŋgeriɲa, təgəm matak koŋg. I ŋgeriɲa wo ahlam matuk, ti ŋgeri i ina mə in tək tariɲ kulu tə waza hiɲa dega tu waza hiɲa. In giteŋgeri ni, tə ɓaaɓiɲa.